وكان مرسوم على الخريطة أسراروألغاز عن وجود مدينة أثرية تحت الأرض، وبدت هاي الأميرة تحاول إنها تفك الرموز، علشان تحصل على هذا الكنز، إستعانت بمؤرخ عنده خبرة في هاي الأمور وقالت له إن الذهب راح يكون مقسوم في النص، لكن المؤرخ ضحك عليها وأخذ الذهب، ما عطاها شيء.